Ngënko bëreŋ: ngërëmak, ngëfuugú, <hesitation> ngëlakëcë book, <hesitation> ngëbopalëngí, <hesitation> ngëntump ajo ngëncilëna bërëmb. Ngaancílënáa ná bërëm aja ngëroŋ ngëya këya pëënţas koowii ngëndee. Báandeela na barëmb kooŋun ngáajá ngëcilëna bërëmb.